Mi de'itan min narra dai-dai komi huwinta mo. To kugal duddum o yoban cede duddum, to kugal sedda o yoban cede sedda.